קאפי מאשינס זענען דא פאר פוילע מענטשן וואס האבן נישט קיין נערוון צו מאכן קאוועס. סאו מ'נעמט א קליינע קאפעלע, מ'לייגט עס אריין אין די קאפי מאשין, מ'דרוקט די באטין ווי גרויס מ'וויל ס'זאל זיין און ס'מאכט זיך א קאווע פון זיך אליינס סאו די מאשין איז דא צו העלפן מענטשן מאכן קאוועס.